Seratu pidumpuru ica, seratu pidumpuru dua, seratu pidumpuru tolu, seratu pidumpuru upa, seratu pindumpuru lima, seratu pidumpuru ini, seratu pidumpuru pidu, seratu pidumpuru waru, seratu pidumpuru ciwi, seratu warumpuru, seratu warumpuru ica, seratu warumpuru dua, seratu warumpuru tolu, seratu warumpuru upa, seratu warumpuru lima, seratu warumpuru ini, seratu warumpuru pidu, seratu warumpuru waru, seratu warumpuru ciwi, seratu ciwimpuru, seratu ciwimpuru ica, seratu ciwimpuru dua, seratu ciwimpuru tolu, seratu ciwimpuru upa, seratu ciwimpuru lima, seratu ciwimpuru ini, seratu ciwimpuru pidu, seratu ciwimpuru waru, seratu ciwimpuru ciwi, duaratu.